<noise> kontak gena ge ngom kare so gahi so loho coma so sone balon. kontak gena si ngone butu so loho ge strom ge ena tagi dadi bolon gena ena loho si ngone so sone strom ge ena tagi rea dadi bolon gena ena sone. <noise>